لو اطيق ارجع بل الزمن كان رجعتو ابسط شي لطفولتي طابع انو بل العالم معغف اش غاح اغير او اش غاح تكون نتائج بس بطفولتي اذا غيرتو شغلات من طفولتي يمكن كان وضع وضعي كان احسن واكثغ استقرار فهاي يعني ابسط الشغلات الي اطيق اصلا واغير بيها وما صعبي يعني تكون.